Kimikun e përdorim n’jetën e përditshme për me majt shënime kudo që jemi. Kimiku osht pjesë plastike edhe e ka ni ngjyrë t’kaltërt, t’zezë, ose t’kuqe mrena. Kimiku duhet m’u shtyp n’pjesën e naltme edhe nëse qet n’fletë ose n’dorë kimiku ka me lshu ngjyrë edhe ka me shkrujt.